Kuako jae yaiporu ipuere vaera ñaneraigui, ipaupauägui yaeki iperajo rajo soo reta oyepokoi ñanerai mbite japipe rupiva, jaema kuape ñamuata yaeki jukurai opa yaitio ñanerai pipe, jaerako kua yaiporu